ദക്ശിന അഫ്രികഥമ് സമ്സ്ക്രുതി ഏന്ഥോ വൈവിധ്യമയ്നധി। ഏന്ഥുകന്തേ ഇഥി അനേഗഥേഗലു ബാശലു മര്യു സമ്പ്രദയലു। കലൈക ഇഥി രൈന്ബോവ് നതിഓന് ഗ പ്രസിധിഛേന്ദിനി ഏന്ഥുകന്തേ। ഇക്കദ ജേവ്ലു, കോസ, സോഥോ, അഫ്രികനര്, ഭ്രിതിശ് മര്യു। ഇഥര സമുദയലു കലിസിന മിശ്രമ സമ്സ്ക്രുതി ഉന്ധി। സന്ഗീഥമ് മര്യു ന്രുഥ്യമ് ഛല മുഖ്യമയ്നവി മുഖ്യമ്ഗ। ഗോപ്മേത്സ്, ദന്ചേ, പേന്ന്യ് വ്ഹിസ്ത്ലേ, ജോച്ക്സ് മര്യു ക്വിതോ। സന്ഗീഥമ് പ്രസിധമയ്നവി വോന്ദകാലോ ഭ്രവേ വര് വര്സ്। മര്യു പോപ് അന്ദ് വര്സ് പ്രസിധമയ്നവി അന്ദുഗരലോ। ഹേരിതഗേ ദയ് ഫ്രീദോമ് ദയ് മര്യു ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ് ഏന്ഥോ। ജഥിയ ഐകിഥന സൂഛിസ്തയി।